اليوم الأول أنا راح أمارس فيه قراءة كتاب. اليوم الثاني بمارس الرياضة مشي أو سباحة. اليوم الثالث بتفاعل مع الأصدقاء أو العائلة. اليوم الرابع بتعلم مهارة جديدة أو دراسة. اليوم الخامس بشاهد أفلام أو مسلسلات. اليوم السادس بسترخي في مكان هادئ. اليوم السابع تنظيف وتنظيم البيت.